mbibbe ledde ngalddaa ede ceerti won mbawde munjudee balnde ndidi won balnde tati won balnde na'i won jogginde fey yonttere. So a ƴeewii pom en, leemburu en ko ɓooyata koo: Namasa kañun ɓooyataa ɗun. jonkaa nii tan e hono muuɗun.